Taka ye kolor lo ininchi xi ye azul, ye juaa, ye kui, ye kue'e, ye jno, ye guunda, ye gris, ye morado, ta ye naá kuu ye kolor naá. <noise>